پشیانې ډېرو ډولونه لېري، لکه: خالداره پشۍ، د تورو پښو لرونکې پشۍ، برخه پشۍ، بنګال پشۍ، میمون پشۍ، اګزوتیک پشۍ، پرشین پشۍ او نور ډولونه. خو د موږ په هېواد کې خلک ډېر د پشۍ د نامه او نسل په اړه معلومات نه لېري او نه هم کوم ځانګړی نوم ورته کارېوي. ډېر کم خلک پیدا کېږي چې پشۍ په کور کې وساتي، خو صحرایي پشیانو ته خلک په کور کې خواړه ورکوي. خو د کوټې د ننه يې ډېرې نه پرېږدي او نه د پشیانو په تخصصي نومو پسې ګرځي. ممکن ځينې نومونه ورته وکارېوي خو هغه د نړیوالونو نومونو سره فرق کا.